Tuz, murch, zira, <hesitation> kurkuma, dolchin, chinnigul, <hesitation> kardamon va anor urug'i, shivit urug'i, qalampir, <hesitation> kimyon, kashnich, <hesitation> lavli yaprog'i, vanilin, paprika, ro'zmarin, timyan, zira, xantal urug'i.